Akakooko akaranuuka kubi tinkakarebagaho, konka nkahurira ba- baratugamba baracwa n'orufumu ngu waanyampa ngu oranyampa nkakasamunyiga, bwenu ndateekateeka ngu ekikooko ekiranuuka kubi ningashi akakooko akaranuuka kubi n'akasamunyiga, then ekindi ebindi bikooko ebiranuuka kubi empunu empunu ahiziratuura nk'akayaga karabaho nooreeba hanuuka kubi <hesitation> nan'embuzi, embuzi okukira munonga ey'enshiija nayo eranuuka kubi <hesitation> ahoobwe kutwabiire nitukura waayanga nk'onkunaaba batandika kugira ngu ngu- ngu noonuuka oruhayaahaya so oruhayaahaya ne- ningashi empaya n'embuzi eya- ey'enshiija so nayo neenuuka kubi <hesitation> nan'entaama n'entaama bwe entaama obumwe n'enyonjo waaziyonja konka nazo zaazitayonjire kurungi nazo n'endofa nizinuuka kubi.